e labi dim hola tabi kwe pamanon benyama bi beled deni kanju ani aran demi mwurthi pat bi beled demi mwokatabe demi mwokat me yechambe saman bi beled de haban roin adama pan niman fala be bapenya bi beled de sosai